<hesitation> une ichangamoto iji, wundikouna ava- avajangwa avavomba imbombo vonunu sana, najune ndidou unguluwe, anange, <noise> ndive kama wajangu ava. Eena! ikiva, ndidove unguruve unange, uvumi wangu, wenelele, ndikukuvika mmavoko kako, siouvudovona nange. Ungalole, imiaka iki ikyahulonda indalama bado, bado bado ndilikijana, imbombo bado jangu ndikujinukwa, navavange, avakatengulie kabla jane, ndivawene. ndivawene namafanikio kawene, <noise> lino unguliwe wangu, najune, sivo ndidova, unange, kama, uvatangire avajangu <noise> avo ndikuvavona, avatengulie kabla jane nejune inguluwe vangu sio uvudovo unange unange, mumavoko kako kavil. Kavili namalundi akako kavili sivo udovo unange. najune ndive kama vajangu ava. Ndilole kuvulongolo sio ndolole, hunyuma ndilo ukuvulongolo. Uvundikwendelea ukuvomba imbombo jangu nditsiwe najune ndovo unange. <noise> <noise> ukungu mwava ndionekene june ndiwesa kihamuna vajangu avo ndikuvavona vajangu, vandikuvavona vanya- viku- vanyaa mutuha, vanyanyumba vanyamaduka vanyaa. Syinu syolosu, vatengule hamundi nditengulie une- najune sivodovonange. Imbombo jangu, <noise> kama undivavone vajangu ava, najune pangi, kulava mwaka selina <noise> ndila munyu kuludewa, unange unange unange, marimi wilumbe juwe.